Bom bom ka zhat ebompɔ embi mbe ezhet na mbi ke zhet ko oŋɛ na ka je yucase odyɔŋ afaŋ ekona ni embi ke shaŋ en maa na ka ba pɛt aŋgaa zɛ bete onyi sana kpam omfɛtɔ na varu egya embi se kpa onumpɔ naka ba ze ede asu na vɛ tɔ embi sunŋ afaŋ emada egya mbi se naa bari mi suŋ afaŋ na odyɔŋ afaŋ. ŋai enje ne ejut anyi kuma na tate mbi asho onyi aze na kuma obunda afaŋ na suŋ ka suŋ afaŋ suŋ afaŋ maa ne mbi ke sena amɛk sa suŋ afaŋɔ embi set eset mbi ka suŋ afaŋ tɔ ba naase amɛk mbi se nu oŋgboŋ sa nyina obunda afaŋ sa ba nyinasa mbi inda. mbi se le odyɔŋ afaŋ ne ejut enyi to mu ya ambe epyet aŋga nasara naka lo bom bete mbi ke son ezhet ezhet mbi ezhet ezhet ne mbi odyɔŋ afaŋ konase odyɔŋ afaŋ sa ko na mbi ba sho onumpɔ kuma sa ja mbi egbam e we ne ecoro egap ea ya onumpɔ embi ke zhet emaa bete onyi sa naasa mbi a ovɛ afaŋ á ba vɛ vɛ vɛ a ka cucuse na ni á cucu omfɛt ne na vɛse mbi na tɛka mbi yanda mbi see le odyɔŋ afaŋ ne ejut enyi na tɛka mbi yanda mbi se le odyɔŋ afaŋ ne ejut enyi na yucasa mbi na ka ze maa na mb ke son na ka suŋ afaŋ ka suŋ afaŋ ma o beya awa oset oŋɔ sa kpam omfɛt omfet onyi sa tɛka mbi yanda mbi see kpa onumpɔ na mbi bur asuɔ <hesitation> kete na tɛke tɔ obunda afaŋ a ba fampa mbi esuŋ afaŋ tɔ ka ba ka ma fampa mbi ne suŋ afaŋ mu nyi oko go onum onyi tɔnvaa kɔ embi ke son awa efam ka suŋ a maa mbi ke zek ke ba ed'eka ko oŋɛɛ waa je efara nyi ni onumpɔ <hesitation> kama onum ewusha mbi mbi ke je wusha aŋge mbi ke wusha har oshe ba ovɛ egyɛi mbi se kpa kuma tɔ onumpɔ onumpɔ ma neke ko onumpɔ ma je efara eŋge agaje ma awa mbe sa ta edet kama ambɔ sa we eshambwɛ edɔ ambɔ saka we ede bedde edɔ ambɔ saka we ede <hesitation> anwang maje edɔ sa tat edet na mbi ma neke pyet eŋga efo ma ne je edɔ na vɛ endeke tun daga onum onyi egba enshɛ so zhat osati onum onyi emva entat enna kyɔ enci tɔnva tun onumpɔ mu ya kullum onum oci sa we nɔ ma xsene ko ovat enje ba don ko enshɛ mɛk ma neen je alum mu ya onum onyi tɔnvaa ema neen ko ogɔ ne gbema je efara ambe sa tat edet awa mbe sa tat edet na ma ke ko je tap ambe gaje ma entap mbe maa ne vica ba eba ma ede aŋa tɔ onum onyi nyi saka sho kuma yanda ma seke kpa osati ogɔ no ko maa nɔ ma ke zhat enɔ ma ke kpa ge ma kpa ge ma har bo maa mu ya iri avɛɛ mu soko we ne eŋu yakamata ko enshɛ amek mu li ka nyi vɛɛ endeke okay tunda ele nɛ ma we ne eŋu avɛ ma sen kpa. o we enɛ ma kpa oŋke onum nyi egba enshe ma kpa oŋke onum nyi emva mu ko kpa enɔ mu ya duk egya mu so do kpa o woo je sa mu inda mu so gyɛp amma mu ko vɛ endeke ro mu di mu set eset mu se egya mu so ya ma je ede alum kama á ja kasu mu mu iri avɛ njɔ m ya aga mu waa dak eferem kuma egya mu so gyɛp ekpa mu xsoo ko ekpa enje ba har enai se ba onet a set ede aŋa daga eme ennui har enai se gba har anet embe ba riga embe kap alum á je kamin mu je tɔ onyia je efusha alum mu ya iri enjɔ waa shaŋ mu we ogyɛru efelem amma mu yakama <hesitation> okpe ku li no sat mu yi egya mu soo kpa onumpɔ o woo yika mu mu je ed'asu eferem o woo yika mu mu je ed'alum eferem amma mu ya vɛ endeke mu xsono set kata ba mu ko go ovɛ set eset mu onyi u dei okpe li ko lo sat dei ko mu ko eŋke egya gya eferem ko mu xso gya dei ba egyɛi egap mu ba iri no pɛt aŋa kuma ko ele nɛ iri mbi awɛci mbi se na si ko acɛɛ nɔ mu ya iri mbe ka ba ko ocɛ ocɛ mbe mu ya kama ocɛ be ni ka tɛke vɛ endeke ele mu xso je alum? Eda mu xso kpa egyɛi ecu no mu xso kpa eŋke tɔ iri avɛ no pɛt aŋa eferem mu go anet waa zhat evɛ endeke ai oŋe ro ocɛŋa ni na tɛka ni egya ni saa kpa xsa we osak eji ba iri njɔ o woo shaŋ anet waa ciya mu kama mu we owɛci amma mu ko nyi egya mu sono kpa mu soo we osak mu ya egya <hesitation> so we mu so kpa mu kpa enje ejut enyi amma idan ocɛ ni tɛka mu. Vɛ no oko kpa mu kpa enje ne ejut eva don mu nyi vɛ endeke egya sa tɛka mu nɔ á tɛka mu vɛ endeke mu bwoma ne ejut mu so kpa ba ebwoma ejut mu kpa ba á tɛka mu vɛ endeke okpa kpa bo kpa o oo li kama ocɛɛ o wee eni we ed'asu na mu eni we osak mu zhuru we ocɛɛ amma mu ya kama vɛ endeke emu mu kpa ne ejut mu egya mu so gyɛp ekpa eŋke mu kpa mu ya mu ko kpa enje mu kpa enje ne ejut mkuma mu kpa enje ne ecoro egap mu amma ka vɛ ro á tɛka mu vɛ we o je je kpa mu woo yakama onetɔ anje shak mu ozaa entɔ vɛ endeke mu kpa mu xso kpa, mi sa ya ma nɛ onum ma sen zhat go ma vɛ ensok je zek awa evaru onumpɔ ma ga aŋgɔm, ma we na aŋgɔm onumpɔ kuma ma ke cii go edadi eme egap ma. ema ke cii go eze onumpɔ ba karimi eze ma go ba don ma ciya akwai ambɔmbɔnɔ embi se maa awa evaru na mbe onyi ecokɔbi awa evaru mbi maa na mbe, mbi seke maa na mbe har em'amɛk ma se ba ko <hesitation> ensok ma se ba zek ambɔmbɔnɔ xsa ko ba akwai ambɔmbɔnɔ ma á maa awa evaru ecokɔbi kame ema amma xsa <hesitation> ko ba kuma á gyɛsa gyɛsafwabi amma ema edɛ enyi eŋmgbem ma seken gyɛsa odyɔŋ afaŋ saka go ato ma ke ko seke ko ma kpa eŋge ma em'amɛkɔ kuma ma ke cii ge eze egap ne ma ke cii go kama ma we odyɔŋ emꞌamɛkɔ, emꞌamɛkɔ ma cii ya kama ba anyi sa we kama ema ba, ma konase afaŋ emꞌamɛkɔ, haka ema seke ba ko <hesitation> ogaa zhata ma o zhat <hesitation> a ko em'ofɛ enyi <hesitation> Ema seke ko ma ke cii ma go na aŋgɔm fa, ma we na aŋgɔm ma sen we na nje xsa we ecokɔbi aŋgɔm ma sen we na nje ba amɛk amɛk ezhuruɔ seke sho ke kpet aga ne zhuru eŋge ma en je awa evaru. Tɔ egya enyi eva seke seke faru na ma sen ge eze emꞌamɛkɔma sen maa sen je ŋai omfɛt ma omfɛt ma onyi karshe ma sen ŋai ema seken je ma ya kama onumpɔ ma sen je ma ya kama ko xsen ko eŋai ba don ma go awɛci gba vɛ endeke ro embe oo embe sa je embe onetɔ vɛ eneke ro onyi embe ro ony embe xso kpa ba evaru sa varu nɔ oŋke xso dak zek ba tɔ onet sa we edasu na ma ko enshɛ onyi ma senee naase ro emꞌamɛkɔ akwai onump ma sen nyina ni sen nyina ni eme oŋge evɛ mi vɛ alato ma sen nyina ni oumpɔ ma nyina ni ma na to ya oŋgema omfe̱t ma <hesitation> ma sen varu nɔ mi sa ja ma nɔ oŋke we oŋke eŋai? A dyɔ tɛka ma ni xsa nyi ba se ma gyɔ gyɔ gyɔ je fai amfibi tɔ seke son je same ni ka nyina onet oŋɔ ka tɛke ro a ciya sa ma <hesitation> onyi ma tɔ onetɔ sa ciya se avɛ endeke ro ma je okpe ema seke son eje ke je dɔ onetɔ ma vɛ endeke tɔ ema akwai omfɛt sa ja ma em'amɛkɔ ma sen fai amfibi mu ko fai amfibi akwai omfɛt sa ja mu omfɛtɔ onuna kama emu ee. Embe riga mbe nyi vɛɛ ee mu je varu em'awa mbe so embe nyi vɛ endeke emu mu we owɛ mbe ega awaso saka ja ma omfɛtɔ ma fuse onetɔ ke naase ma na tɔ eŋke ke <hesitation> onet sa we okpɛi na ma eni vɛ ma fusa mu mu we onyi okpɛi na ni so ŋai ja ma omfɛt onyi ma onyi ma sen maa, se ma seke fuse saka ŋai ka ciya sa ciya <hesitation> na ka vɛ endeke na tɔ bari a ciya ensok ma saka ciya ensok ma ka tɛka ma vɛ endeke ro onyi ma ma fai amfibiɛ ma ke wot adubu atat ma naase adubu atat na adɛri akyɔ ke cu eŋgɔkɔ ke naase aŋge ma seke naase ka ja ma aŋge ma onumpɔ ma ke cii we na aŋgɔm ma yakama ma seen fo eŋge efo ba ed'aŋa gabadaya ejut ma ke cii we aŋgɔm kawai ba ed'aŋa ma ke ba ed'aŋa ejut ma ke cii we enyi ba ovɛ egyɛi sen da go egyɛi em'egap ma ba don ma yakama ko farko ma em'amɛkɔ ema sen je ma yakama ma xsen ko eŋai ba har ma je ne ejut ava ma vɛ endeke ro ema seke je onetɔ ka vɛ endeke ro eni xsa ja ma ba ma tɛke ambe adida ma vɛ enshɛ? Ma tɛke aya ma na ada ma vɛ enshɛ amma seke je onetɔ sa vɛ endeke ro ma ro ma ba ŋai oŋke eŋke ozek ea ke cii we na aŋgɔm sosai we na aŋgɔm ejut ma gadaya onumpɔ ma ke go kama ba anyi xsa we okpɛi na ma ba, mu ya iri avɛ enjɔ mu ko kpa egya eze, ko enshɛ oŋke u xso fwabi ba mu ya enje em'abɔk amma soko kpa egyɛi bebet kama yawanci awɛci embi seke je na mbe ambɔmbɔnɔ ka go ovɛ efwa aga xsa je. Evaruɔ ba xsa varu egyɛi ba daga ovɛ efwa aga se ovɛ ele anacɛ, mu ya iri vɛ enjɔ mu ko ba awa eŋai á vɛ endeke xsa ya ensok mu ba á yɛn ensok mu goise anyi don anyi vɛ endeke mu maa sa ciya egya mu so kpa em'awa evaruɔ mu xso kpa egya sa vɛ endeke ee enjei ke ne ba egya mu so kpa aina xso fu ovet ba amma kama mu ya oŋke kai nɛ ema ma sen set enciya vɛ endeke tɔ baba ma kap alum ba egyɛi embi xse we ne egyɛi ba gara ke cii shaŋ asu ma ne varu enciya onumpɔ sa ja mu omfɛtɔ ma ke cucu omfɛtɔ ma ke nyi vɛ endeke ee egya sa ja ma nɛ o we emushɛ ma á ja ma ba wai ma ke fai amfibi ba o we emushɛ ma á ja ma, tɔ á saka ja ma ma ke ba eba ma ed'aŋa ba nunase ambe ada ma embe ma ka we na aŋgɔm, ka we na aŋgɔm. Egya onyi entat so faru na ma sen go edadi onum ma cii she na amfibi ma se she na amfibi ma gyɛp seen goi eŋge vɛ ovɛ alato ba ma na amfibi ba ke set tɔ egya ma seke we na nje ma sen je awa evaruɔ onyi ecɔkɔbiɛ mu soko maa kamin mu je onyi okpɛiɛ nɔ anyi mu ko je mu ko je aji na zɛ oci eŋmgbem kɔ nɔ, em'amɛkɔ ma sen je ma seke je em'amɛkɔ ma sen we ecɔkɔbi em'amɛkɔ ma sen je egya ma sene makpa em'aji mbi ma neen makpa onyi ekyɔ sene makpa onyi ekyɔ makpa ekyɔ har ma ba maa ma sho aji atat seke ba gan aji onyi ennaa. Ke ga ma ke zhuru je ed'embut ke je makpu tɔnva makpa tɔnva don em'amɛkɔ akwai awɛci sa gba zek daga ed'eka sa zek aŋɛt otep á ba ed'aŋa tɔ mu nyi embe sa we aŋɛt otepɔ nɔ na nyinase mbe egya sa ba riga ba nyinase mbe edɔ kamin avɛ endeke á ba nyinasa mbi edei embe rigaya embi nyi atat edet edɔ mu ya mbi se we ed'evupe edei nɛ ba wai vɛ á naa nyinasa mbi egya se we eŋke kirki ba mbi ke je awa everu ma mbi ke je laŋa alɛ, kami ma ambe sa tura mbe daga edɔ ba nyinasa mbi naka ba nyinasa mbi nyinasa mbi ka nyinasa mbi tɔ mu ya em'amɛkɔ dole onet gba je ed'embut enzasi zasi <hesitation> em'amɛkɔ ma neke makpa otɔnva har ma ke ba maa emaa ma seke ba maa <hesitation> enje gyetu omfɛt awa so shaŋ ma en je awa evaru onyi okpɛi eŋke gyeta ke ko empa enje okyɔraa <hesitation> seke gya aŋge ma avɛ akwai <hesitation> egya sana gyeta mu ko gyeta nje no zek <hesitation> egya sa gba dei mu embɔ edei <hesitation> e we ne ekop enna tɔ ekop enna mu ya ekopa enna edɛ entat á we á nɛ? <hesitation> o we odɛri ne ekop eva. Ekyɔ á we á nɛ adɛri ava rɛ tɔ dɛri ava mu so ya ŋke nɔ mu ko gema enje o we egya se shaŋ mu ko no je awa evaru onyi okpɛiɔ embi seke son daga egɔ ma seke gyeta ma ko tɔ je awa evaru kuma xsa dyɔ ja kuma ba tɔ zhuru je awa so si sho onyi okpɛiɔ so yik no okpɛiɔ ma son eje egɔ ma sen je ejɔ kuma embi nee kpa emɛ etat eŋkpem emɛ etat ne enasara á naa nyi nje go okolege tɔ embi seke ma seke son ma ke ko eŋgoɔ ke zhuru je aŋge ma tɔ ba karami efwabi embi fwa egɔ ma seke je tɔ ba wai vɛ nike nyi anyi egɔ ba ke je ma no ogajema owɛ nyankpa ogɔ owɛ ambe efɔk embi ke je na ni mbi se son je na ni mbi e je awa mbi je gan <hesitation> onama ma sa we eŋgɔkɔ ka yika mbi embi ke gyɛp oncu seke ko oncu embi ween set eset mbi ko oncu mbi fusha oncu mbi fusha oncu mbi onum mbi seke zhuru mbi zhuru onum ladima sen yucasi onumpɔ ba embi zhuru onum ladi embi seke zhuru embe le aŋmkpede oŋmkpede á naa nyi ni vɛɛ akwanga embi seke son eje embi ke le oŋmkpedeɛ embi je je je embi sho embi be je mbi kusa no otepɔ se <hesitation> embi dyɔ ya omoto oŋɔ ole obɔk mbi ba tɔ onetɔ <hesitation> sa fu mbi je awa saka ya omoto oŋke le obɔk mbi o ba eŋge efoɔ kpo le obɔk mbi ba ka ŋawu le ed'obɔk omfet onetɔ ka ŋau le mbi ku mbi we obɔk engya mbi. Onetɔ ka je kawuse bɔt enzasi eŋga foɔ ne gema <hesitation> amɛkɔ har onet saka we ed'ebut mbi ba xsa nyi egyɛi ba seke faru se zɛ kpa ed'asuɔ ba <hesitation> onetɔ saka ŋanu kawai mbi ke nyina ensok odyɔŋ afaŋ ba egyɛi se kpa ba embi ke je mbi xnese tat edet ba mbi ke go na wo ro avɛp á we em'oŋmkpedeɛ <hesitation> onet sa makpa mbi nɔ ka dyɔ zɛ okpe saka zɛ se <hesitation> olate oŋge efo so ba sana se eni ba tɛka mbi vɛɛ avɛp á we em'oŋmkpedeɛ mbi ke zhuru zɛ mbi nɛ we em'eciki zɛ mbi ke mekpa egoɔ se onyi sa fu mbi em'oŋga efoɔ a tɛka mbi eni xsa sake xsa je kuma ba a dyɔ facasa mbi oŋge efoɔ mbi vii vɛ tɔ endei enɔ ba egyɛi be a faca <hesitation> embi ke ewacu embi gan em'oŋge efo ocece tɔ onetɔ ka we ne ejut sa makpa mbi nɔ ka fu mbi je je sho tɔ mbi sho iri karfe okyɔra no ocuk no oshe mbi sho embi seke sho <hesitation> embi ke je gyɛp awa embi xse nyi wak ancu mbi xse nyi yat oncu mbi ke je gyɛp awa emwɛt <hesitation> okpe ko sat mbi yat oncu mbi mbi ke fusha oncu mbi maa na mbi ke son eje <hesitation> onum onyi entat embi ko egam en je awa evaru mbi se je awa evaru mbi xse nyi anyi ba mbi kɔ zhoma nɔ mbi kɔ zhoma nɔ daga okpe har oshe mbi zhoma ba anyi mbi se nyi ba mbi xs nyise ko mbi zhat na nɛ ba ensha kalas mbi nyi embi xse nyise ba embi kɔ zhoma nɔ daga okpe <hesitation> har oshe. Embi xse gani se osu ovɛɛ ba embi son eba ed'aŋa ba soso tot eŋke egya gyɛp awa mwɛt onum onyi emva mbi ke je enɔ dama dama onum onum onyi emvaa eni ogaje ma ka ko awa ni akwai onet embe sa we awa evaru enyi na ni á naa nyina vɛɛ department akwai onet sa we department awa anyi na ni ka je á set ka ko onyi ema kuma xsen si ko ka yik eyik na mbe ed'embutɔ embe ka je edei ma ke yum en je ka je edɔ ma ke yum e je se onum onyi enna har enum eva ma zhoma ba anyi ma xsen nyi ni ba se onum onyi enna kamin ma je ko owɛ oŋɔ ka we owɛ odyɔŋ mbi ke zhoma na ni mbi seke zhoma na ni a tɛka ma vɛɛ eni awa evaru ma ni á we awa nyi aji mbi we anyi mbi seke son en zhoma na ni eŋko shaŋ har ma ba gani na avɛɛ amɛkɔ mbi sen je tɔ ema xsen nyi egyɛi ba ma ni ya kama ko mbi nɛ xsen nyi vɛɛ aŋga mu sono shaŋ ed'aŋa mu sono ko shaŋ je awa ebut asu ko enje mu shaŋ o je ba ma ya kama ko embi gyɛp taŋ eyinifom enje awai sana we kama awa anjɔ ba awa anje mu woo shaŋ aŋga aŋa je tɔ embe ke tɛ aŋga aŋa je embi seke je gan awa evaruɔ gan onetɔ sa ba ma ya kama ko a gyeta a gyeta em'awa sana gyeta em'ebaŋ oncu sana gyeta.

Ma seke ya onetɔ ka zhat evu ovɛɛ ya vɛ je vɛ je ma ke set ma ya kama ko egya sa zɛ vɛ nɔ a go ovɛ za vɛ a ba gyetasi onetɔ xsa gyɛta fa a go ovɛ za vɛ ovɛ ni je eje ni saa vɛ je <hesitation> je ma amɛk saka ba sho ma ya onetɔ ka zɛ je oje ni fa ma ke de owɛɛ aa onetɔ xsa dyɔ gyeta ba <hesitation> na tɛka mbi enshɛ ne enshɛ egya we enshɛ a <hesitation> a dyɔ zek a je je ni owɛɛ na embe xsanaa kpa nɔ be embe ro onetɔ ka ba egya ni sa vɛ mu go vɛ gyeta eŋke tɔ ema kuma sen we ed'evup edei mbi nyi vɛ mbi xsene kpa enɔ ba embi vɛ endeke em'amɛkɔ embi e we edei á naa gyetasa mbi em'ebaŋ eŋan oncuɔ aŋa bi otepɔ na mbi ke ka gyeta maa na mbi ke dɛki le bete mbi ke ŋara aŋga sa gyeta nɔ en ke gyeta em'omfɛt onyi mbi xse nyi vɛ endeke á naa kpa endeke ede mbe ba tɔ kama ma sen ba nyina nyina ba ya egyeta kai ma fwabi ma fwabi em'amɛkɔ ma xsen yucasi ba akwai onum oŋɔ embi je awa evaru har á shaŋ ma son ezɛ ga anet ka cii we elɛm ka dyɔ shaŋ ma zɛ ed'asu asusa ka jut ma soboda enshɛ ed'evupe edei embi xse nyise iri avɛ enjei ba embi ke je edɔ onet ka ya mbi a vɛɛ oŋɛ ka zek daga evup domin ejera oje mbi senee jara tɔ kuma iri shaŋ aŋga mbi á nyi vɛ mbi embi zek daga ed'evup edei je ma kpusu em'amɛkɔ ma seen embi seke je akwai onum oŋɔ daga okpe har oshe ba egya eŋke egya ba kai ma fwabi. Ma konase afaŋ domin ofɛ mbi seke fwabiɛ nɔ afaŋ a nyi daga okpe har oshe ba amfibi ba mbi ke set enɔ ga eŋke egya we amma amɛɛ sa ba farasi eme oŋgaa sana tot eŋke egyaa nɔ amɛɛ xsa we ba kuma amfibi shaŋ amɛɛ soko we ba ema kɔ set nɔ ma set ma set ma set ma set ba amfibi ma ke nyina ambe ada ma edei ma vɛ endeke á torasa ma amfibi ma nyina mbe ma eme oŋge enyina mi oŋge alatɔɔ onumbaa xso je ba emada enshɛ em'amɛkɔ opana ba mu ko nyina onet inba onet edei waa nyina mu ba edei oŋge enyina ambe edei ba services kɔ ba embiɛ zɛna nɔ har onum omaa ba egyɛi ba ma oŋɔ sa ya ma set na aa owɛ nyankpa enshɛ kpa? Ema na ba egyɛi be a na aa enshɛ shaŋ mu set ende a na ba mbi gan oncui mbi gyɛp awa mwɛt nɛ ma na ma xsen mwɛt ba a na enshɛ kpa na a na ba egyɛi ba ma xsen go ne emwɛt ba tɔ eni gyɛp sa nɔ ma na je mwɛt kawai a ka gan oncuɔ a ya inda mbi we shuru a na kama awɛ anembe xsa tot eŋke egya ele ba a dyɔ de ma a vɛ endeke emi tot enshɛ ele. ma na ba egyɛi ba na enshɛ kpa ma na elenɛ ba amfibi ba mbi xse ko etot ba a vɛ neke tɔ mi si ko etot? Ma na ee na tɔ ma ba ni je jama amfibi ed'aŋa mbe ema seken son je ka cu adubu atat jama em'amɛkɔ adubu atat ka ja mu ba ecɔkɔbi amfibi ba fa. Ni wɛ kuma wa ni a we na je, a cu adubu atat a ja ma ke ŋai ke ba yɛn <hesitation> oŋgaa egba mbi sene tot eŋke egya á naa nyina ŋke omgba amma xso we kama omgba embi senee tot eŋke egya be o we ne ofuna enje kuma ofuna enje awa ecucu a we ecɔkɔbi kuma muɔ cucu fu je awa sana goisi acei o we egoɔ á shaka mu mbi ke fu je oŋgaa á ka je shaka mbi onyi adubu atatɔ onyi adubu atatɔ ma adubu atatɔ mu sa ya a sa ja ma nɔ mbi shaŋ ede tat kuma ede tat o we afɛ tatɔ ko xso sho mbi o woo sho mbi asati kyɔra domin mbi nee kpa amfani mbi ke shaŋ onyi dubu o no sho asati tat nanci kamin omaa embi ke son je shaŋ oŋga ne ba in ba embi ke tot eŋke egya mbi embi ke gya no owɛɛ tɔ mu ya iri avɛ njɔ sana fara awa evaru ma vɛ odyɔŋ afaŋ eni waa yika mbi ba tɔ ciya ba ma na amfibi ba ba egyɛi ba owɛɛ ni ka ba yika ma ka ba ja ma amfibiɛ bete ma ke ŋai enje shaŋ. tɔ avɛ endeke ema ma kpa egya ŋke bebet ko a avɛ endeke amɛkɔ owɛ mbi se we na ni ko ka suŋ ma oŋge evaru ma bɔte ba koshe ede aŋa ma kpɛ enaase mu ya waa go avam na ma ko ka dan xsa yika ma ba amma mu ya ka suŋ ma egya ma neen naase tɔ mu ya iri hali enjɔ ze ze embi awɛ anyankpa lika neen kpa mbi je awa evaru onet ka suŋ mu egya naase tunda bawai endeke vɛɛ waa tɔ ba ko a vɛ a tɔ ma onet ka tokpa ti egya mu na tɛka mu ni go. A konasa mu duka mu ya duka ku we egya eze afaŋ ma a go eze mu a tata mu ansho aze. akwai onum oŋɔ kuma egya se faru na mbi so cii dame na ma o we evɛp embi set no oshe enɛ embi seke set no oshe se lo son ma na tɔ bari ma je aŋa onacɛ oŋɔ ma je ciya ni don ma mekpa ne ya ni aŋaa ka yik no onyi mbi egoɔ ema seke son eje ke we ed'aŋa onacɛ aŋaa yik no onyi mbi egoɔ ma ke go á nyina ma ma ke go ede aŋa mbi á zɛ ŋani evwam ed'aŋa mbi avɛp avɛp avɛp ema seken zek se awɛci sa we aŋaa á na ma kada ma xne je ba ma zɛ avɛ avɛp ma na enaa ma xsen dyɔ nyi set ed'aŋa anyi na avɛp ka we ed'aŋa ma ba embi se ema seke son ma ba eŋge awa amude mbe ke cucu en zek kamin ma lo zek bete awɛ aŋa mbi mbe ba liga lo le avɛpɔ je tɔ ma kuma seke ciya ko ma vɛ ma le mbe ma xsen kpam egyɛi ba kada kuma je kuma avɛpɔ ka dyɔ we elɛm ka gose mbi elaŋ ma ke gyɛp awa ma set eset ma á ka ti á je je le avɛpɔ avɛpɔ ti har á je á jut onet anyi ka pɛt sa pɛt ovɛpɔ á denci egoɔ bete ambe sana shaŋ aga <hesitation> shara kɔnɔ embe ba makpa onetɔ á fu je enstation mbe mu ya em'amɛkɔ nɔ á vɛ endeke ro ma we ed'aŋa. ma we ed'aŋa kenan kila avɛpɔ na ba kama na ma eyɔ kila na vɛp na aŋga ma. Ema konase odyɔŋ afaŋ domin duka egya sana gba faru nɛ mu so ya ma duka <hesitation> za jujuya eme makaranta jujuya eme awa evaruɔ ba egyɛi se kpa na ma ba odyɔŋ afaŋ ko eme enshe awa ma seen jara odyɔŋ afaŋ ka we na ma so mu egya enyi tat ma sen so shaŋ ma maa abi akwai amɛk jɔnɔ awa evaru elaŋ ejɛ abi se ba jut ma, ba jut ma ba egbam ba gashi em'amɛkɔ embi je gyeta ezam em'amɛkɔ gashi ba egbam ba gashi awa eset eka ko cii tat edet na awa ma kɔ set nɔ ma gyɛp seen je eka ba awa je eka haka kuma ejara oje o we sa ma no wuya ne jara oje ke vɛ ma jara egbam xse ba eketɛ si we ba ma ke son enɔ ke suŋ onetɔ ma na aya ema fa we na anzari na enshɛ kpa ma na elaŋ ejɛ abi je dami na ma na tɔ ma son en je amɛk anyi nɛ aŋga mu so shaŋ o shaŋ onet a go ato mu amma akwai ambɔnɔ sana shaŋ aga soboda mu je awa evaru mu go ovɛ shaŋ aga mu na mu we obwɛbwɛ iri avɛ anjɔnɔ noo shaŋ onet sa we ed'asu na mu a nyi gboŋasa mu antoi ai eni nyi mu na haliɔ a yakama ko mu owɛɛ mu she no ogbose mu she no hali onyi ze. Tɔ aga ma seen shaŋ eŋke shaŋ onetɔ sa ciya aŋge shaŋ aŋge shaŋ ma na vɛ endeke ro to ma je, ema seken son je je eka je ko awa njɔ. je ege ma ne vica onumpɔ ma yakama ma je eka ede tat ma je eka onumpɔ de tat tɔ mu ya eme amɛkɔ ma ŋɔsha eme amɛkɔ ba karimi maa abi ba har a sho amɛk anjɔnjɔnɔ ma son ma dyɔ son ma xsen iya jera ba ma gode no onacɛ oŋɔ eni kpam ma har ma sen ba sho ed'aŋa ma sho ed'aŋa ma ke gyɛp awa emwɛt har onum oyni evaa bete elaŋkɔ ba she ecusa ma ma dyɔ ko egbam ejara oje eje oje ma sen jara eje awa ma sen gyɛp ma seke son je awa ma sen gyɛp mu ya iri amɛkɔ emba vɛ nɛ odyɔŋ afaŋ eni obɔk ba da egyɛi enyi cece ne faru na ma amin odyɔŋ afaŋ sa shaŋ abɔk eŋke mu ya ma ke ecoro aŋge ma har ma nyi jara ma awa ma sen gyɛp je ne envica <hesitation> duk awa mu gyɛp eje o je ne ejut mu enyi duk egya mu soo gyɛp ekpa o kpa ne ejut enyi anet sa we kusa na mu kpase mbe egya eze mu ko we na nje á she na nje o naase.